<noise> Ny atao hoe <noise> aspiratera dia fitaovana mitroka ny loto rehetra amin’ny tany. Rehefa alefa moa izany izy io dia mandeha ilay fitrohana ny loto an, dia iny loto iny an mitsofoka ao anatinà karazana kitapo kely fitehirizana an’ireny fotsiny. Dia rehefa vita ny fanadiovana an, dia esorina amin’ilay <hesitation> aspiratera ilay kitapo kely io dia iny kitapo kely iny fotsiny no hoentina <hesitation> ariana any anatin’ny fako ny <hesitation> ao anatiny.